Portugal <hesitation> ada ishian biria ada ishiani ishin kwanza gradturnic ocean <hesitation> jirt ada ishia toko won sagaleat, sagale baharia tan akan nyaati aminen cheponen akama faan marti portwine, portwine lila fan jiirt mambo famillia tane akama muhimu kaskete won biri faan jiirt mambo dinia ishini roman Catholic gudio ishian sheree ishian sheree lila fan jirt street festival yeden amine fiesta the sawjouw yeden gar purtoa suuti midasenei ishi sune akasi